أي ، لو سافرت عبر الزمن اسبوع الى الامام طبعا بنشوف المباراة اللي كنت اترقبها من زمان. هي بعد اسبوع طبعا. بشوف من من الفرق يفوز.